Obel amem obho obo bho ighi gha miitugha bho iloghom obal obhereer bho eedi be inon odigh arooy eedi irol inon odigh arooy idid bho kobo kobo olo aghi mesi ituugha bho mobal obhereer ooy olo oba aghi ka aloghom oba noge teebhugh ezoor odual ana ateeny ani obhobh ani bhobh oghi gha dio masukul olobhir oony olobhir oony be ta ki gha kedio to omo eedi ilobhir awuny oniin be mobho to soron moobhin oghi asukul obho ididi bho pezo ukar ugbi kaay gha kedio esi bha bho obo ema bho novim min loor eedi nekiani aar idighi olo obam oony ka ghi ma sukul obho amem atu aloghom mobal nege amem agometi notu moologhom mar ooy mogir podi odighani ogir bho pana oghi odighani

Obo bho ine ana dio motuugha bho nomiin dio phaar adigh bo aneghe moghi te tuugha bho kezo olo ana urue urue pudighi awuny onuma eghi ani masi ituugha bho omo arulu iva dio molo awuny uvekom keghi ani mari ituugha bho arooy no banni boom keboom molo eedi ebhin awuny eedi kelogho ma esi ituugha bho eedi eghi ani blodio ebaal opo bho oneghe dio moseghe onogh oyiin be beleni kooy kooy aghi a ani akoro bho ale maar oh ezo bho useeri kua teesi bho ezo bho aghi amiin aghi agbulom eetu aar obho adigh obh odi omiin io mbha uge ta aloor bho pa aar aneghe olo aroo keegh bho pa aar bho aker aneghe ibam awuny ke eghi motuugha bho <hesitation> oru oten nani arooy otuugha olo obhelom aloor eedi obhelom otu eedi otuupa odighi esi oneghemi obholom arani eedi na ituugha apu kar kar ituugha aneghe olo oony ooy kaghi kami adeghe